<hesitation> ebyokubya ebyokurya ebinkumanya ngu nibiheereza amaani of course twine twine za doodo, twine e- eshwiga ebyo ni omu rujungu nibabyeta greens, so ebyo tukakura tukakura na naba a- kaaka biitu aribyo byokurya bitukurya okabi okabirya okahurira waagarukamu amaani namunonga waakwata nk'ebihimba akajwanzamu ekishoma ekishoma eki ekya ekya eky’amoozi amababi g’amoozi aho oka oka okajwa ebihimba waabijwanza n'ekishoma okariisa ekitakuri okariisa ekitakuri aha aho ninga okariisa akaro e- noohurira waaga wa wa waaba noorya noohurira omunda waagira amaani ofcourse tokaarahuka kugira tokarahuka kugira enjara so ningira nti ebyokurya nk'ebyo abantu baaba babibwine okwihaho hati ahabw'okugira ngu abantu batandikire kufuhirira emisiri byatandika kufa, mbwenu naaningira nti kuri noogira ngu tukyayine itaka riri eryitu eryaburiijo bitaryebi mpaha ebitukuteekamu emibazi atleast kuri noogira ngu n'abantu abingi batakikoraki Tibakirwara ezi edwara ezi- ezi- ezitutakumaanya <hesitation> so aha namunonga waakwata na n'obushera obushera obutukunywa obubakweta ngu n'obw'ekinyankore, obushera obw'ekikiga depending kurugiirira omuntu ahaari kurugiirira omuntu ahaari ningira nti ebye by'omuntu yaaba abibwine, nibigaruza amaani, then ebindi ebijuma, yeah ebijuma obutunda bwa rushagama, obu obwitu obwaburiijo, ovacado, emiyembe ebyebyo omuntu yaaba abiriire tokaashanga omuntu naarwara ebeebi kurwara amiisho, manya nooteerwa omutwe, amaguru amagufa nigakushaasha mbwenu ebintu nk’ebi naaningira nti kuri noogira ngu omuntu yaanagaruka <hesitation> akafuna obe- itaka riri eryitu eryaburijo ritari tukafuna na <hesitation> emere eyiitu ei twehingiire bitaryebi ebebi ebya abajungu ebimpaha ebibakutuheereza ebi ebifuuhiriire, omuntu yaanaguma aine amaani ageeye aine amaani aga- agaboniire kutari kugira ngu naaguma naagwara engwara zitakutegyerezibwa ezi za cancer, nibagyeta cancer nibagyeta eha? Narubiri nk'ebyo kare.